आमी खर्यानी स्वतंत्र तार केवाच जावचो ना कितेक। म्हटला तार कारणा खूप असात केव्हा केव्हा आमी। आमच्या मनाक जया तशा करुंक शकणो जसा की। जेव्हा आमका अभ्यास करुंक दिसाना तेव्हा आमी कर्च्य। आधी रावणो कितेक की तो खर्चोत पडता जर आमी। खरेच स्वतंत्र असलो लो झाला म्हणजेच। सगळे लोक आपल्या जये तशे वागतले असले।